اذا احتركت اذا احتركت عندي الطاوة اولا انكعها فترة يعني اخليها يوم كامل انكعها اذا ثاني يوم جيت اغسلها وما راحت اكوم اخليلها ماي واخليلها شوية لمندزي وافورها عالطباخ كم دقيقة وراها اشيلها وهمين افركها بالجلافة والسيم